ايه تحط التيشيرت على الطاولة مالة الكواي وتاخذ المكوى وتشغلها وتقعد تكوي فيه يمين يسار على التشيرت لين تشوفه اوكي ودير بالك من الحرارة يعني لا تحرق التيشيرت بعد